Ja oy dun në ko'o dun este dun tëy mëdyakëp, në ko'o omyëdyak tikyëxpë në ko'o m ich dunmuk andakëp onë ko'o dun oy kë mëdyakëp tyam je nyëjëp tyam je pyonëp tyam jedun jodotyë kopkotyë mëdajnëp ti'i najtyë dun të oy ko'o tëm kë mëdyakë a yët's mas oy në ko'o jedun oy mëdyakëp manytë jedun kya xip pam kyä kubam nëp.